الحيوان الذي يمثلني يمكن أن أقول أنني أشبه القرش، لأنه يمثل الذكاء والقدرة على التكيف، وأحب التعلم والإستكشاف، <hesitation> وممكن <hesitation> أقول طائر لأنه بيعبر عن <hesitation> الحرية التواصل. <noise>